Ntaá a kiti ja listoá ka sa ma ja ku ina kuetyua ka jini na in na ñayuvi vaji nte konte jika te ka jiní oó in na ijtna nayivi oó kiti oó kiti kuasuún ini ka jini te ka ji'íña xeen na in janú ka jini te ka ji'íña ja yajtni kuú ñayivi un yuan listoa ka jini ka listoa kaánta.